Tnutnu nɗye mi snu yna e mi rayi wo yi efa. Efa kuma nɗye yi nu yna nɗye gbmama ga shni gi lo bye yna, y aba iniba, yi ga ba iniba, mi ga fa nu, miga fa nu mi ga kamba bye, ma kamba bye, mi gado wo zhi ke mataki pkewo hari mi zhi mi ɓa da wo ka ma wo lo pi ge a ɗyi jena gnu ge. Mi nu ewyi kuma mi nu etsi, tnutnu kuma ɗye da mi gbma mi snu ɗye goɗye go nyi e mi nyize rere nyi dege efa yi ɓwa ynaɗyi lo yiɗyi hari mi kpa mi nyigo ge, mi kpa ma bi ge hari kuma salhe ga ke, mi ga knu mi ɓwa wo ba hna ho mi gba makata wo ge, mi kna ma bi makatawo ge, mi ɓwa wo ba hna lo kuma mi snu ɓwari pm age. Tnutnu kuma nɗye da mi gbma kuma mi snu nyi, mi ye rediwo wowo ɓe, mi wo nabari, mi wo nyize ɓeta, nyize ɓeta kuma yi mi ɓwa ba wyekna ɗye nɓye da mi gbma mi snu e mi rayiwa nyi, de yi pa ba ɓe. sasale mi ga yashise e mi ɓwari’o, mi ga ba pa so that, mi ba pa hna m, pke abe ye abe ndye ɓa duya yna to abe nɗye ɓa ga lo zhi-zhi nyi gi mi pke ɓa ye snu mi pma yna. Tnutnu kuma nɗye wo da mi gbma e mi nyize rere nyi, mi zna zna mi lo eba wanda mi ga lo ɓwa bawye kna lo nyi. Ko bado nɗye mi pke baba n yna, miga lo mi yeshi’o ɓe-ɓe mari, ɓe alabmiya hna mi gani shnanɗye zangoti rayiwa yi yna. Tnutnu kuma nɗye ga yi be ynage nyi, ndye da mi gbma nyi, sasale kuma shnandye ladife ga tsimiye mi lo baba m. Miɗye kuma e mi rayiwa ɓwaɓwa ɓe da mi gbma ko mi ɓwaɓo de abyake, ko mi ɓwaɓo de azago’ mi yashise de zago. Wo ga wu mi ɓe shna mi ga snu rayiwa gib mya ge yna. Domi nmama zhi wo da gi mi wo gna ɓeɓe ɗye he pke ko he ga snu enyize be, wo gi he ynaɗyiɗyi woo zhi ebe mari. doɓeye kuma wo sa kuma eɗy ezhi nu, ezhi mwa, dobeye kuma sa edye ezhi latu. Doɓe ye kuma wosa kuma a year he ɓwa nyize kayina he jidadi ge he snu rayi wage. Gbedo gnu kuma da mi gbma nɗye mi ga dna b amiga snu kukari ndye mi ga epu gbedognu kafa hari nɗye yi ga kata, hari yi wudo be mary, yhi kna do wye yak e ya bi kuma ɓa zhi ɓa wna doɓwa ɓa re nyize hari ɓa lo ɓa. miɗye kuma ɓe da mi gbma e mi rabiwa mi snu sasale nyi, my ye television sasale nɗye a ga ba nyize ɓeta ge yna, eɗye mi wo ke ɗye aɓe nɗye ɓa faru faru e nyize hni ɓe gbo-gbo- gbo-gbo ɓe yi kni nigeria ɓe a bmi ɓwa dashi edye mi ɓwa abedo lo. miɗye kuma ɓe nɗye da mi gbama e mi nyize re ɓe nyi, mi gasnu nyi, miye mi pkechi e bbagbma m. domi yida zhi wo da gi mi wo gnaɗye nɗye efe ga ri he kalayi, he laga hele snu he le snu he tnutnu. Kuma ɓeɓe nɗye he ga snu nyi, he pkeko da cewa he ga ɓwa ynaɗyiɗyi he ɗyi zariɗye wo yi ge du nyi ke he bma wo zariɗye wo yige du nyi, ke bma wo snu. Aza kala gbagna kuma ke he bma wo snu. Aza kala gbaga kuma ke he sma ɓa dage snudu, zanɗye wo ɓwa gaɗyi nyi, hhe ga gi wo. zanɗye kuma wo-wo ɓwata nyi kuma he ga tyi woshi. He yi wo shi he wu ɓe, ɓewu nɗye he ga wu wo nyi, nɗye wo ga snu zama de heyi gi ezhi kuma gi he ɓwa laatu. Yi baba kuma zhi wo da gi mi wogna da cewa du ɓe ɗye he ga snu nyi, la wye gbmiya e aza kayna, he kalayi he ga chni hedye nyi de he ka layi. Domi he ga yi wyeyi chi za kayna, he ga snu hedye ɓe e nyize ɓe m, kuma he ga dnati m.